Uu kaba unga sukar log ajaura kair, uka aselka digit idimu, walaa aselke irkuna kumu inin karamido sukar irkuna digda uu sukara ka doliru.